सिलाई मशीन के उपयोग लगभग हर घर में कइल जाला। वैसे ता <hesitation> हम <hesitation> ई मशीन के नाहीं चलउले बाटी लेकिन कई जनी के चलावत देखले बाटी। इके दू प्रकार से चलावल जा सकेला, हाथे से भी और गोड़े से भी। लेकिन <hesitation> हम <hesitation> यह-यह हाथे वाले मशीन के बात करब। सिलाई मशीन में दहिने हाथ के तरफ एक गोल पहिया लागल रहेला, जेकें घुमाउले धागा लेके सुई ऊपर नीचे होला और कपड़ा में सिलाई चलावत जाला। ईह प्रकार से सिलाई मशीन दैनिक जीवन में हर मनई के खातिर बहुत उपयोगी बा।